زه څو مختلفې لوبې خوښوم چې وخت پر وخت ګورم یا پکې برخه اخلم. لکه فوټبال، باسکټبال، کرکټ، او ځینې ویډیو لوبې هم، چې د ملګرو سره یې یو ځای لوبول خوندور وي. کله ناکله د موټر ریسینګ یا فټبال ویډیو لوبې مې خوښېږي، ځکه چې ذهن تازه کوي او ساتیري کوي. تاسو کومې لوبې خوښوئ؟